to'a yahi wuro fere ayahi a a jippi ayaidi a tefa sudu a joda sai a yaha hotel mai sai a yaha ha reception mabbe mai sai aviya toh a wari on ayidi suudu sai yaccha beh nyaldeh watta sai beh yecchuma chede mai sai nyoba to'a ayahi sai yaha sufta sudu do yidda sai beh hokkuma mabbitirghel suudu mai shikenan sai nyoba chede kala mbalde noi watta pat sai nyoba chede mai shikenan sai jab akey suudu mai sai dinga nafturgo